פַּאלְחַקִיקָה נְבְּעִי נְפְדֶּל נִתְחַכַּם פְּאַחְלָאם אֶלְ-אָחְ'רִין פַּאלְחַקִיקָה, מִתְלָא שִי וָאחֵד יִבְּעִי יִדִיר שִי אַחְלָאם סְעִידָה, נִתְחַכַּם לִיה פְּאַחְלָאם דִיָאלוּ, מִתְלָא עָאאִלְתִי אֶלְ-מֻקַרִּבוּן, אֶלְ-אַחְלָאם כָּאתְעָאוֶן בְּזָאף אֶלְ-אִנְסָאן פַּאנֶ-נְהָאר לִי מִן מוּרוֹ, אִלָא כָּאִין שִי אַחְלָאם גְ'מִילָה כָּאיְדוּז נְהָאר.